viza yi ma demande mɛ se o wee vɛ ɓa anbasadi o va ɓa anbasadi to biye o tawɛ a o wee to ɓa we mu han o biye ɓaɓe ɲan tawɛ a wee to ɓa ma wee mu a han o mɛ yanni o wee mu oma sara o wari ve oyi sara o wari ve a to ɓaɓe mama sɛ mi tonu to oma heɓa pin ere pinle beɲu to ɓa ma nɛ <hesitation> jabi a